no kävikös täällä silloin kova ukonilma silloin juhannuksen aattona
niin nyt no se jyristi niin paljon kauheasti ja minä tässä sitten istuin kun - olivat lähtenyt sitten jo toiset ja minä meinasin juuri saunaan mennä kun minä menen aina viimeiseksi kun minä ovet ja kaikki sitten avaan ja minä sanoin Tuomas oli siellä ja tuli en minä sitten mennytkään ennen kuin ukkosen ilma ohitse meni että kun tuosta suulin katon ylitse niin se löi maahan niin paljon ja semmoinen ihan punainen klotti pääsi ja niin paljon rätisi sitten jo ennen kuin se valunlyöminen lakkasi näkymästä ja oikein monta kertaa mutta en minä kuule tuonne mihinkään kyllä mar se johonkin laski silloin alas mutta ei se tullut mihinkään semmoiseen kohtaan että että olisi ruvennut palamaan vain kyllä se niin paljon jyristi että että että oikein niin - vallan lasit tärisivät
teilläkin on tämä talo niin kalliolla
juu tässä se tärisee niin paljon ja en minä tiedä sitten kun kyllä meidän ruukataan ottaa nuo pois ja ja tuolta joku televisiokin se napsahti sitten niin kipeästi että mutta taikka minä tiedä missä se oli mutta tuolla se kumminkin kuului kun minä tässä istuin yksin minä ei täällä ketään muita ollut yksin minä täällä olin että tuota noin
no ette te sitten kovasti pelkää ukkosta
kyllä minä sitä pelkään ja kun se kohdalla on mutta en minä niin pelkää koskaan kun se minun sisarenikin kun tuossa oli kun hän ei hän ollut kotona se lähti tulemaan ja sitten oli siinä oli se Koivuniemen Ilona kun vielä elää tuolla mäessä niin siinä oli semmoinen pari sitten että jompikumpi sitten äkkiä meni toinen meni se on mutta ei siinä kenestäkään ihmisestä mitään turvaa ole ei ole minä tykkään paremmin olla kun missään suuressa sakissa niin minä muistan joskus mukulan kun silloin käytiin - oli kun rukiinelon aika ja ja käytiin elossa ja ja tuli sitten ukkonen ja - päivällä niin puolipäivän aikaan tuli että talossa oli syöty jo ja toissapäivänä mentiin - päivää päivää - paikkaamaan sanottiin että päivää paikkaamaan mennään että sitten tuli se päivä ja ja tuota noin niin kirkkaasti aurinko paistoi mutta oli jotakin semmoisia synkeitä pilviä vähän ja ja Kudven emäntä oli sanonut että kun heiltä tapettiin lammas niin hän keittää huomiseksi jälleen hyvän soppapadan että älkää vain kotona syökö että tulkaa heille sitten syömään että tulee sitten niin kuin neljä ateriaa päivässä syödyksi niin kuin eri silloin päivällä jo kun se ukkonen päivällistunnisten tuli niin niin he silloin jo olisi syönyt ja sen minä muistan kun meidän äiti sanoi että menes Kantoselta kysymään että tuleeko Kantosen isä ja äiti niin niin tuleeko ne - puolipäivällä minä sanoin että kyllä minä tiedän että ne tulevat mutta kyllä minä kysymään menen minä pääsin tuohon puolimatkaan tuossa Takalan vainiossa oli semmoinen iso petäjä ja taivas oli niin että ei mitään ja oli semmoinen oikein synkkä pilvenklotti ja se oli ja siitä löi valu ja niin paljon rupesi jyristämään ja pienen ajan takaa kehittyi niin kauhea sado sade että kyllä se soppa vissiin sitten sinä päivänä syömättä jäi ei siitä tullut mitään mitäs ei sitten enää jälleen menty ja niin pienestä pilvestä minä menin polville siihen kun se oli melkein sitten niin juuri kuin minun pään päällä kun se prätkähti mutta että ei se siihen puuhun edes mitäs silloin kävi kun tuohon Setä Matin kaivoon tuli sitten se alas kun se se ämpärinkin sinne pohjaan flättäsi ja juu ja siitä lähti kaivosta menemään meni - piikkilankaa päin ja pisin ja ja siinä oli siinä veräjänpielessä semmoinen suuri kivi ja halkaisi sen ja oi ja kun se minä minä näin sen kun se ja Takalakin oli ollut keinulla Takala on jo kuollut se kuolikin pian silloin jälkeen niin niin tuota noin sanoi että vesikin niin ylös lensi että ja sen ämpärin flättäsi se tuli siihen - raakaan kun se
ei se palanut sitten
ei se palanut mutta kyllä se rikkoi se kamalasti niin kuin ämpärinkin pohjan flättäsi vesi vallan sakeaa vaikka ei siellä nyt mitään likainen kaivo oli mutta kyllä se sillä tavalla pisti menemään kyllä tässä joskus aikaa näin että kun ei tässä näin niin kauan niin paljon kovia ukkosia käynyt että ja mahtaakos sekin tehdä vain asiaa kun nyt kun kun Kaihomaahankin tuo pistettiin tuo yösähkö ja tuohon semmoinen tähän tolppaan kun tässä on niin minun mielestäni se niin kuin säkeää jollakin tavalla ja tuonne Puputtiin se maadoitettiin tähän tuohon peltoon peltoon lyötiin - luotiin syvä oja ja kuparilanka tai mikä tuossa sitten pistettiin sähkömiehet sen olivat pistämässä Laitilan sähköstä ja sitten pistettiin tuonne tuonne päätepisteeseen ja ja Puputille ja tuonne kun siinäkin paiskasi ja rikkoi kaikki aina ukkonen ja ja mitäs kyllä tuossakin sitten kun silloin kun Laineen Marttikin ja Maju oli tässä ja ja se tuli sieltä kuin nytkin sieltäpäin se ukkonen ja niin paljon jyristi ja Elli sanoi minäkään kotona ollut kun sinäkin lähdit yksin ja lähti tulemaan ja pääsi tähän juuri ja ja maailma oli sitten jo vallan musta ja niin kamala prätkäys kuului ja se tuli sitten siitä koivusta ja meni heidän saunaan ja ja Nakkilan Toivolta oli katsottu sitten juuri ja näkivät että siitä tuli semmoinen punainen pallo ja meni siihen pienen ajan takaa rupesi savu käymään ja ja ne lähtivät karkaamaan sitten ja heittämään vettä sinne ja kyllä nekin tästä kohta melkein lähtivät kun no, Elli sanoi kyllä se heillä nyt varmasti - alas sitten tuli ja tuli kanssa se se tuli siihen nurkkaa pisin että se oli sitten jo punaisessa hiilessä kun Nakkilat siihen pääsivät palanut se olisi sitten sitten se oli tullut ja mennyt sieltä oven päältä ja mihin se oli lyönyt että rikkonut sieltä siitä tuparivistä kaikki ne isot tuommoiset kaikki mitkä mitä ne nyt ovat nuo rasiat paloittanut vintissä ja joka paikassa mutta että ei se ruvennut siellä palamaan ja Koivuniemen Ilona sanoi että heidänkin piirongin päältäkin putosi jotakin pieniä esineitäkin niin - kyllä se niin kova ukkonen kävi että se onkin kyllä minä kyllä silloin rupean vapisemaan
ei tähän teidän mäkeen ole koskaan salama lyönyt
ei ole tähän lyönyt koskaan niin että mitään ei ole tehnyt mitään eikä minä tiedä sitten tässä niin no kun en minä tiedä mistä vaikutuksesta sitten ja kyllä kyllä se noita on vioittanut noita puhelimia mutta ei ei meillä ole tullut vain mutta silloin kun tuossa oli noin kolme tuommoista suurta kuusta kun tuossa on nyt yksi vielä ja pienin jäi yksi tuli sillä tavalla isojaon puolesta että se kaadettiin ja meidän en minä muista semmoista asiaa sitten ja täti sanoi että yhdestä tuli tuli tuo ukkonen alas ja ja repeli sitä oikein paljon semmoiseksi kun - päresaleita semmoiseksi riiskaksi ja se - kaadettiin sitten tuo yksi jäi kun siinä oli kolme oikein komeata kun semmoinen vanha Heinonen kun se asui tässä niin se sanoi että sen täytyi kaataa kun se että kaatui tuo kuusi niin niin hänen - se -- hänen huoneensa ne hajoavat mutta ei se ole kaatunut vielä ei se ole kaatunut vielä se on vain pystyssä mutta kuivanut jollakin tavalla että sen - että Nakkilan täytyy sen kaataa minä sanoin että älkää herran tähden se on niin kuin se on niin kuin kruunu tässä mäessä että sitä älkää suinkaan vain kaatako että

no se salama välillä tappaa elukoitakin
niin ja mitäs kyllä se täälläkin silloin tappoi sen Salkon lehmän ja kyllä minä olin vähä likka silloin kun kun siinä Lähteenmäessä tappoi mulli oli aidan vieressä Ludgrenin mulli semmoisen musta mulli aitaseipääseen löi ja siitä tuota noin tappoi sen mullin siihen paikkaan siitä on paljon aikaa

Hinnerjoella silloin tappoi mutta kuinka paljon se niitä hevosia tappoi
Kenen hevosia
Jokimaan kolme hevosta yhteen paikkaan johonkin puun alle kyllä tämä isäntä silloin jo oli tämä Jokimaa kyllä
no se oli iso vahinko sitten sille
se oli iso - yksi jäi elämään kaiken silloin oli vielä niin paljon hevosia se oli sitä aikakautta vielä kun ei nyt ole enää kuin tässä kylässäkään suinkaan onko muuta kuin onko muuta kuin - on Harjulla ja juu kaksi vanhaa hevosta on ja Arvelassakin oli kun isäntä tuli semmoiseksi vanhuuden heikoksi ja haki hevosiansa ja sanoi että se poika ajoi kyllä ja sanoi että etkös sinä usko että tuo on hänen hevosensa ja ja tuota noin kamala kun nyt se lennättää kun se talli tuosta kylästä Korkean kallion päälle ajoi ja se oli semmoinen joku kilpa-ajohevonen minä sanoin että juu kyllä hänellä on ollut yksitoista hevosta yhdellä haavalla ja nyt ei tallissa ole yhtään sitten sanoi sitten oli Lundellin Joukolla tuossa hevonen ja meni pahnoja hakemaan ja sanoi että sinäkin olet hänen hevosensa ottanut että sinäkin olet ottanut ja menes päästämään auki että hän vie talliin sen
Ohoh

mutta ei ikänä ollut tässä mäessäkään niin kuin ennen oli yhtä lehmääkään kun kaksikymmentäkuusi parhaalla aikaa säälittiin metsään kun ei mitään muuta laidunta ollut kaksikymmentäkuusi lehmää säälittiin
olittekos tekin paimenessa
ei siellä oltu ne olivat päivän ja tuli ehtoosti kotiin jokuset oli yöt niin että sai hakea kyllä minäkin hain joskuskin kun sitten tuolla noin raja-aidat tuolta Lapista hajosivat ja ne pääsi sinne kauramaahan ja yöllä kahden aikaan minäkin olin siellä jossakin - ruonalaisten kauramaassa ja elukat makasivat siellä sitten ei saanut sitten lehmät ruvettiin jo lopettamaan kun ei saanut metsään ajaa kun aidat kun ei sitten enää kukaan niin aitoja korjannut nämä kävi miehet korjaamassa mutta ei ne sitä sitten voinut pystyttää kun sitä oli monta kilometriä semmoista aitaa se koko raja siellä juu

te jouduitte kuitenkin viemään ja hakemaan niitä lehmiä sitten sieltä
ei niitä tarvinnut - sieltä metsästä ne tuli ehtoosti muut kuin semmoiset kenellä oli taipumus jäädä yöksi metsään niin ne ei tullut mutta tuota noin kyllä ne tulivat ja tuohon ne ajettiin vain tuohon metsänsyrjään ei niitä mitään muuta tehty mutta ei suinkaan ne niin paljon lypsänyt mutta kuitenkin ne lypsivät vähän kyllä mar metsälaidun semmoinen sitten oli mutta kun ei se sitten sanottiin että ne syö puuntaimet että ei sitten sitten tuli jo semmoista että ei olisi saanut ei olisi saanut niin viedä enää metsään ajaa
jaa no pidettiinkös täällä lampaita
ei kyllä joka huushollissa kun - meilläkin oli pari lammasta ruukasi olla vielä oli talollisissa oli kaiken kun Niemen joskus syksyllä tuonne Niemen tuonne tuonne tarhaan ajettiin olikos siellä yli kahdensadan lampaan kun siinä oli - kaikkien lampaat kun talollisissa oli isoin joukoin ja pisin metsiä olivat ja jos oli jossakin aitauksessakin niin jollakin tavalla pääsivät pakoon juu
niin eikös lammas aika helposti mene aitojenkin ylitse
niin juu menee kyllä
Eikös ne pidä kauhean kovaa ääntä ne lampaat kun niitä paljon on
meidän meidänkin tässä oli semmoisia lampaita kaksi ja kun ja täällä puheltiin pää vallan olivat tuossa ja huusivat ja sitten haisi kamala lampaankusi kun lasin avasi kun satoi tämä menee kaikki nyt mutta juu minä kävin lampaita kerimässä minulla ei ollut villan puutetta en minä niin paljon muualla käynyt Pohjolassa ja Nummella minä kävin vallan ja niissä oli sitten semmoinen kahdenkymmenen neljän viiden paikoilla ja Nakkilassa minä olin ja joskus mutta en tuota ja Sonkilassakin joskus kun minä semmoinen olin että joka paikkaan täytyi mennä ja haettiin villoja ne palkkaa antoivat ja kyllä minulla oli villoja
kuinka usein ne kerittiin ne lampaat
kolme kertaa tässä - kerittiin vuodessa syksyllä ja ja sitten talvella ja tässä keväästi
mistä se keritseminen aloitetaan mistä päin
niskasta minä kumminkin yritin siinä oli vähän semmoisia raskaita sitten muljata kun oli semmoisiakin kun liki kolmekymmentä kiloa painoivat semmoisia oinaita tuolla tuolla noin talossa kyllä mar se hyvä homma ei leikata olisi saanut sentään läpiä joku louhi kamalasti ei kun oikein kova kiire oli en minä tykännyt semmoisesta että elukoita leikkaillaan
Miten ne saatiin pysymään paikoillaan
köytettiin kiinni kontit kiinni muuten pysynyt jossakin kuvissa näkyy kun seisovat ja keritään mutta ei täällä semmoisia lampaita ole

no jouduittekos te koskaan näkemään sitä kun teidän isänne teurasti niitä eläimiä niin teurastettiinko tässä teidän omiakin ja olettekos te teurastamista nähnyt
olen kaiken ja mitäs kun minä palveluksessa olin niin niin kun elukoita tapettiin niin verta minä sekoittamassa olin ja kun minä itsekin pidin tässä mulleja pidin semmoinen Toivonen Hinnerjoelta kun on nyt jo aikaa kuollut mutta kyllä minä narusta kiinni pidin kun se elukan tappoi niin kauan että se kaatui siihen
kuinka ne tapettiin
- sitä ammuttiin jo päähän vaan ja kurkut poikki ja veri pois se siihen aikaan tapettiin ensin vielä kun minäkin myin tuolla tavalla Hinnerjoen tiskille vietiin osuuskaupan tiskille se oli semmoinen semmoinen - Toivonen sieltä kun niitä vei
no silloin kun ei vielä ammuttu niin kuinkas silloin tapettiin
kirveellä päähän vain tai semmoisella - semmoisella isolla - rautanuhjalla juu kyllä kyllä kai se hyvä on ei pyssy muuta saisi tarvittaisikaan mutta mutta siinä on se on hyvä se on ei tuota noin kyllä se semmoista on että ei se vanhaan aikaan oli kamalaa kun meidän täti sanoi kun ei niitä mitään ne oli - ne oli semmoista kidutusta se tappaminen en minä tiedä kuinka ne - kaikki suuret sonnitkin
no mitenkäs tuommoiset niin kuin siat ja lampaat niin niin sidottiinko ne ensin ennen kuin niitä
ei kyllä mar lammasten taisivat kontit kiinni sitten olla ei kun sika ammuttiin en minä semmoista mitään muistakaan oikein kun niitä muuten tapettiin niin kun minä muistan meidän isälläkin sillä oli oikein semmoinen niin sillä oli oikein lupa semmoiseen pyssyyn kun niin kun se ampui elukoita sitten jo viimeisellä vähän että kyllä silloin kyllä niin ja vielä tapettiin että kyllä päähän lyötiin tuommoisia pienempiä mullikoitakin
no veri laskettiin ensimmäiseksi pois ja mitäs sitten tehtiin
no sitten ruvettiin nahkaa pois ottamaan kun se tuli semmoiseksi että ei se niin kun veri pois tuli tuossa noin meidän naapurin likka oli semmoinen kun se kävi meillä joka kerta kun isä tappoi niin juomassa sitä kuumaa verta kousallisen melkein joi kun se sairasti - siinä oli jotakin jotakin tuperkelia että se oli oikein ihan laiha ja - huonossa kunnossa mutta kyllä se parantui ei silloin verensiirtoja annettu tehty vielä ei tehty mitäs ei se niin vanha asia ole vielä mutta en minä olisi saanut juoduksi hän sanoi että niin se on kuin lämmintä maitoa joisi kun silmänsä kiinni pistää että ei näe sieltä vain kun veri tuli kousaan niin siitä ryyppäsi
no minkä takia sitä verta täytyi sekoittaa sitten
se - hyytyi paksuun lomppiin sitä täytyi sekoittaa niin kauan että sitten se pian tuota noin niin ei mennyt ei ne hyytynyt kun kun tuota noin pistettiin jauhoja joukkoon ruisjauhoja vain niin kuin siinä käytettiin muuten mutta kyllä se sitten oli parempi sekoittaa
no sikaa ei sentään nyljetty mutta mitäs sialle tehtiin sitten kun se oli ammuttu
se kaltattiin sitten vettä kuumaa vettä ja raapittiin - pois karvat pois selästä kyllä sota-aikana sitten jo kiskottiin sikoja kyllä se on sitten jo vilheän näköinen kun porsas on kiskottu en minä ole ikinä nähnyt semmoista kiskottua sikaa
kävikös teidän isänne sitten niin kuin eri taloissa niitä
kyllä se tuota noin kävi tappamassa elukoita ja porsaita ja noin kotolahdiksi mutta kyllä niitä tässä oli muita sitten kävi viimeiseksi semmoinen Leino siinä kun kun siinä Betlehemissä siinä ison tykönä asui niin se oli sitten semmoinen se kävi niin sitten jo teurastamassa ja ja mekin olimme kahden minä ja Leino ja Leino oli niin sairas että jo ja huono ja sillä oli semmoinen pitkä pyssy ja pyssy laukesi mutta meni pahnoihin kyllä minä niin paljon kyllä minä niin paljon pelästyin että oi hyvänen aika en minä uskaltanut sitä sitten enää pyytääkään ei suinkaan se paljon myös se oli niin sairas mies noin muuten olisi oli hyvä kyllä tuommoinen hyvä teurastaja en minä tiedä kuinka se pyssy niin - tuossa meidän tuossa se oli kun nytkin on mutta se oli semmoinen vanha rakennus se hajotettiin siinä se vajassa se oli mutta ei siinä sitten mikään loukkaantunut ennen kuin sitten kun uudestaan se ammuttiin mutta kyllä se semmoinen on en minä tiedä kun kyllä siinä ruukasi olla aina joku toinen apuna mutta kun ei silloin ollut sitten velipojatkin oli jossakin poissa että ei ollut kyllä ne silloin sitten tulivat kun ja ei meidän Väinö kauan ollutkaan tässä kyllä se semmoinen oli ei se mitään
no tappoikos teidän isänne hevosia kanssa vai olikos se eri ihmisten työtä
en minä muista mahtoiko se oikein mutta taisi se tappaa mutta ei montaa ei se ollut mikään semmoinen kun joskus sanottiin hevosklovariksi ei se oma Kallion isä tappoi semmoinen kyllä se ja elukoita tappoi ja minä olen muistavanansa se tappoi hevosiakin tuolla ampui tuolla kun silloin mitään hevoselle ne haudattiin silloin nahka otettiin ei silloin mitään se oli semmoista aikaa meidän äiti sanoi kun hän oli Arvelassa palveluksessa ja ja siellä tapettiin aina syksyllä semmoinen iso mullikas että syötiin ja ja semmoinen se oli se isäntä kun näiden poikien isä niin se paistoi sitä hiilillä kun takkaa ollut ja he tahtoivat aina se oma tytär ja kun he navetasta tuli niin se paistoi aina siinä sitä lihaa siinä hiilillä ja ja sitten siinä Ailan Tannerilla siinä tykönä niin varsa loukkasi konttinsa ja sen täytyi tappaa ja se teurastettiin ja se oli sanonut että nyt hän heidän likat pettää leikkasi sitä lihaa ja ja sitten paistoi hiilillä kyllä se sitä itsekin söi sitten sanoi että kun ne olivat syönyt että nyt te söitte hevosen lihaa ja minä sanoin että niin ja se oli nuori varsa ei se sen sukkelampaa ollut kyllä sitä nykyaikana jo syödään - hevospalvia ja tuo noin että he meinasivat kielensäkin raappia pois suusta et niin että se oli semmoista vanhanaikaista että se oli hyvää kovasti kun ei sitä tietänyt että se on - hevosta
no olettekos te hevosenlihaa syönyt
olen ostanut Hinnerjoelta Lounais Suomesta hevospalvia joskus mutta että semmoista krouvia se vähän oli ja tummaa oikein siitä kun Lounais Suomen kauppa on ei se ole sinä aikana ollut enää se on siinä on nyt kukkakauppa kun se oli siinä oli Lounais Suomen kauppa ja siellä oli hevospalvia myytävänä
Mitenkäs ennen kun ei oikein mitään kylmiä säilytystiloja ollut niin miten noita lihoja silloin säilytettiin
ei muuta kuin - kovaan suolaveteen että se meni sitten jo oikein niin kuin se lihan maku pois mitäs kyllä silloin kun pahentuivat jos ei vain oikein kovaan suolaveteen keitettiin suolavesi ja se jäähdytettiin ja sitten pistettiin kyllä mar sika säilyi mutta kyllä mar nautakin sitten säilyi mutta se tuli semmoiseksi semmoiseksi sitten se suolaantui niin kovasti mutta ei suinkaan semmoisia niin paljon taidettu silloin syödäkään sitten
no säilytettiinkös se oikein siinä suolavedessä sitten
juu ja tuolla Eurassa mikäs se lääkäri oli se oli tuperkelilääkäri - ei se Huhta ollut se onkin sukkela kun en minä sitä - tuommoinen minä nyt olen en minä muista enää mitään ja Pohjolassa olivat ne koneet ja siellä oli semmoinen tarkastus tuperkelin tarkastus ja ja siellä oli tapettu semmoinen vähän iso vanhemmanpuoleinen lehmä ja ja sitten emäntä emäntä -- laittoi sen sitten keitti sen semmoisessa isossa padassa ensin että siitä meni se suola pois ja sitten pisti uuniin ja ja tuota noin se lääkäri söi oikein kovasti ja kysyi emännältä että sitä saako tätä oikein vain syödä aika tavalla että ei hän ole ikinä niin hyvää palvia syönyt saa saa että mistä sitä missä se on palvattu ja emäntä näytti että se on tuossa uunissa palvattu ja - ensin keitetty padassa ja sitten palvattu uunissa - kypsennetty se oli kyllä niin paljon hyvää se oli oli lihava lehmä ja se leikkasi sillä tavalla ei se leikannut pisin päin niin kuin leikkasi sillä tavalla poikittaisin semmoinen että se tuli semmoiseksi lyhyeksi se kehui että hän - söi sitä niin että hän halkeaa vissiin kyllä täällä nyt jo tulee vähän kauhea ramariikki älkää vain näyttäkö kenellekään sitä mutta en minä mitään valehtele niitä vanhoja - asioita ne ovat
no te olette varmasti nähnyt tuota makkarankin tekemistä
kyllä minä semmoista olen kun kotona tehdään ja tehnytkin monta kertaa
kuinka se tehdään ihan kuinka se alustetaan
no pistetään sitten kun verimakkaraa tehdään niin niin tehdään tuota noin tehdään semmoinen sakka sitten vain että pistetään vettä ja jauhoja ja suolaa ja ja se ajetaan sinne makkaran sisälle ja pistetään uuniin kyllä se on - kyllä se on hyvää ryynimakkarat keitetään ryynejä ja kierretään ne lihat ja ja pistetään sitten kanssa - suoleen sisälle vain ja toinen toiset keittävät ensin ja sitten paistavat ja toiset on semmoisia kun - kypsensi uunissa jo senkin niin että ei sitten mitään keitetty kuinka kukin tykkäsi tehdä kun niitä oli kun - kypsensivät kaikki kohta niin juu mutta ei semmoista saa nyt enää
kuinka suuria ne makkarat oli kuinka pitkiä
ei ne oikein pitkiä ollut kun niitä käänneltiin sitten kanssa mutta kyllä mar ne olivat pannu täyteen ladottiin vain uunipannuun juu joulun edellä oli vuosi aikaa kun meillä tehtiin viimeiseksi kun se meidän pojan muija niin - se toi tuolta Vaaljoelta porsaan suolia mutta ei tuossa uunissa saa mitään se kuivaa ei se tule semmoiseksi hyväksi kuin vanhanaikaisessa tiiliuunissa se kypsy sillä tavalla vienossa ja se annetaan olla sitten - useamman tuntia siellä juu ennen kuin sitä syödään että tuota noin että silloin meidän on viimeiseksi tehty ja minä sanoin että en minä enää rupeakaan tekemään ikinä en minä olen vanhus jo kyllä minä söisin kun joku tekisi ei nuo ryynimakkarat kun kaupasta ostaa niin ei ne sen väärtejä ole ei ole
no tehtiinkös siitä verestä mitään muuta kuin makkaraa
joku teki verileipääkin ja ja prettua tehtiin semmoista kuin pistettiin rasvaa joukkoon ja laatikoihin kypsymään se oli se oli hyvää
Mitä muuta siihen prettuun pantiin
no vettä ja jauhoja ja ja suolaa ja rasvaa vähän runsaasti niin siitä tuli hyvää silloin sitten kun noin kun itse porsaskin tapettiin niin sitä rasvaa siitä sitten vain paloitettiin vähän joukon runsaasti niin joukkoon en minä ole ikinä sentään sanottiin kruppanaleiväksi sitä kun verestä tehtiin mutta se meidän tätikin minä sanoin että kuinka te osasitte niin montaa lajia laittaa kun kun ei porsaasta niin kauheasti tule täti teki verileipää ja niin kyllä silloin tehtiin vielä ensin kun minä tässä olin kun tädillä oli possuja ja sanoi että nyt tehdään hiukan ja sitten sitä vietiin kylmään ja ja sitten se pisti kattilaan ja vettä ja keitti sitä ja rasvaa joukkoon ja sitten se söi sitä mutta en minä semmoisilla väliä pitänyt mitään se oli vähän semmoista puuron paksuista ja se täti kehui että se on vanhanaikaista mallia että silloin kun on ruukattu sillä tavalla juu juu
Mitäs ruokia yleensä jouluksi ennen tehtiin
en minä semmoista likokalaa silloin tehtiin likokalaa jouluna oli sitä liotettiin oikein vain itse ei silloin kaupoissa ollutkaan vielä
mitä kalaa se oli sitten
en minä en minä tiedä mitä se sitten oli kun se oli se oli semmoiseksi suureksi lyöty täst näin pitkin ne olivat kumminkin semmoisia joku kehui että se oli turskaa mutta en minä suinkaan tiedä taisi kyllä olla se on krouvia isoa - eikös siellä päin ruukata sitten Helsingissä semmoista
juu kyllä
niin ja kyllä se ja hyvää oli ei meillä sen puolesta tarvinnut keittää ei meidän kukaan muu väli se vanha täti kun oli niin loppiaiseksi uusia liotettiin silloin keitettiin joka päivä se söi sitä vain sitten siihen aikaan sitten keitettiin siihen sillä tavalla vain että se liotettiin pois ja ja keitettiin niin soosi päälle tuommoinen vain tuommoinen valkokastike ja siihen pistettiin pippuria ja jotakin se vasta se parhainta on mutta että kyllä kyllä - kyllä perunasoppaa ja keitettiin likokalasoppaa että pistettiin kalaa ja perunoita ja kaadettiin se keitinliemi pois ja sitten pistettiin maitoa ja - annettiin sen vielä hiukan kiehahtaa juu kyllä siitä vanhanaikaiset ihmiset minun veljenikin tuli Raumalta niin se sanoi että keitätkö sinä nyt - likokalasoppaa se oli se oli tuon tapaninpäivän ruokaa tapaninpäivänä keitettiin likokalasoppaa
no mitäs aattona syötiin
syötiin sitten semmoista jotakin laatikoita tehtiin ja puuroa ja silloin ruukattiin rusinasoppaa keittää se oli sitä herkkua kun minä suinkaan enää väliäkään pidä
mitäs laatikoita tehtiin
no tehtiin jotakin jo kun en minä juurikaslaatikoita tehnyt kun ei meillä väliä pidetty sitten maksalaatikkoa vain perunalaatikkoa ja juurikaslaatikkoa ja mitä kukin teki useampaa lajia kyllä jouluksi kypsennettiin vaikka köyhäkin huusholli oli niin kyllä ne sitten van joulukseen koettivat kun minä nyt puhelin tässä juhannuksen edellä että kuinka paljon semmoisesta on aikaa kun minä kävin kahdessa minä kävin kuuraamassa tuolla Nummella ja tuossa Pohjolassa ja ensin oli niin että - et aatonaattona kuurattiin se se tupa ja keittiö ja no en minä molempiin kerinnyt niin sitten ruvettiin että Pohjolassa kuurattiin jo päivää ennen ja ja Nummella sitten silloin aatonaattona ja en minä silloin sitten sillä yöllä lainkaan maata mennyt kun - kun minulla kotona sentään ja huono huusholli oli niin niin tuota noin en minä lainkaan maannut sitten minä rupesin vielä tekemään jotakin pullaa ja kakkoa joskus kahden aikaan sotkusin kun en uskaltanut aikaisemmin sotkuta kun kamala vanha huusholli ja ja kamalat katot ja ja - olisi mennyt kipinä katon päälle ja ja kaikki ihmiset olisi maannut minun täytyi odottaa niin kauan että kyllä minä jollakin kerralla sitten olin korsteenin juuressakin vesikepun kanssa kun kun tuota noin uunissa valu paloi ei kauhean kuiva aika ei uskaltanut oikein se olisi kamala ollut kun olisi mennyt kipinä katon päälle mutta kyllä niinkin kävi semmoisen meidän Väinön sukulaisen tykönäkin tuolla Silossa se oli Andrellin torppa niin minä muistan kun Neittamolla oli hartaushetki ja katsottiin se oli sunnuntaipäivänä kun kauhea savu nousi niin tuolta ja ja se - se ihminen oli vellinkiä keittämään ruvennut ja kipinä mennyt katon päälle ja koko huusholli meni tuhkaksi ja se oli pyhänä sitten päivällä otettiin - meinattiin rakentamaan ruveta ja oltiin oltu nuukia ja koottu rahaa ja ei huomannutkaan kraapata seinäkaapissa oli kun oli otettu tuolta ja en minä muista se oli tuhannen markkaa arvossa mutta paloiko niiltä kolme tuhatta silloin sitten siellä rahaa ja mutta kyllä Andrea sitten sanoi että kyllä tupa sitten sentään sen puolesta rakennettiin että kun ei olisi keritty vielä tuomaan sitä malkakatotkin oli
kuinka usein tuommoisissa taloissa ennen pidettiin semmoista suursiivousta taikka tuommoista isompaa siivousta
no sitä ei tehty juuri kuin kuin jouluksi ja juhannukseksi semmoista kun että mitään sillä tavalla olisi lattioita pesty tietysti joka lauantai niin pestiin - pyyhittiin kynnykset ja ja semmoisia paikkoja mutta ei tuota noin ei mitään lattioita kluutattu se oli kamalaa silloin tuossakin kun santaa ensin pistettiin ja luuta ja laahattiin sitten sannan kanssa se oli aika kova virutus mutta ei näissä jälkeen enää kun tämä uusi talo oli kun sitten oli jo lattiat öljytytkin niin mutta kyllä ne olivat kulunut sitten jo sitten pestiin vain jollakin suopavedellä ja harjalla
no milläs sitä hangattiin sitten kun sitä hiekkaa oli siihen levitetty niin
tuommoinen luuta ja siihen jalka ja sen kanssa - laahattiin kyllä se vanhan puun ehjän väriseksi toi
no mitenkäs puhdistettiinkos seiniä millään tavalla koskaan
no juu sitten pestiin kun silloin oli sitten jo laudoitettu en minä semmoista muista - mutta meidän äiti sanoi niin että kun hirsiseinä oli ja ne olivat semmoiseksi lankatut niin kyllä ne - laahattiin tuota noin sannan kanssa nekin ja sitten - virutettiin kyllä se semmoista hyvin ei - en minä usko että kattoa silloin sitten millään saikaan näissä sitten jo pyyhittiin kattoja
mitäs töitä kun te palvelukseen menitte niin te enimmäkseen jouduitte tekemään
no se oli sitten semmoista huushollaamista ja kyllä talvisin sitten kun - pellavia kehrättiin ja mitäs kun niitä oli elukoitakin kun kaksikymmentäneljä ja kolmenkymmenen paikalla oli ja kyllä täällä kaksi sitten oli sitten ei siinä ollut köksääkään niin sitten pestiin astiat ja tuotiin puut ja ja ja lakaistiin ja keitettiinkin ruokaa emännän avuksi ei siinä mitään juu
kuinkas vanha te olitte silloin kun te menitte palvelukseen ensimmäisen kerran
kävin kun minä talvella täytin olin täyttänyt viisitoista vuotta tammikuussa niin sitten silloin että minä kuuttatoista kävin silloin syksyllä kyllä se oli vähän - vakava asia kun minulla oli semmoinen ei suinkaan semmoista sanoa saisi vähän semmoinen vahva kaveri vanha ihminen oli semmoinen oikein vahva ja kauhea vesisaavikin ja pistettiin täyteen vettä ja olan päälle se sitten tuohon - ihan mustaksi muuttui kun syyskautena kannettiin vettä sitten emäntä meni joskus nostamaan toisesta päästä kun en minä sattunut siinä liki olla sanoi että hän nostaa sanoi et - mitä varten se niin täyteen pistetään suuri saavi että jätettäisiin kaksi tai kaksi ämpärillistä pois siitä se oli kyllä raskas kyllä niin kipeäksi olka tuli ja kyllä minä ensin kun menin minä olin kauhean heikko minä väsyin niin että en minä saanut nukutuksi ja ei nälkä ollut ehtoosti ei silloin kun minä juuri sanoin että ei nykyaikana palvelijoita semmoisia tarvitakaan ei niitä olekaan kun kun tuonne on kolme kilometriä' matkaa tuonne Heinäsiltaan ja tuonne on kanssa kolme kilometriä kun meni ja ajoi aamusti elukat Heinäsiltaan ja tuli taloon ja söi ja meni niin paljon kuin pääsi karaten ei kaikki karannut mutta minä olin semmoinen kun minä pelkäsin minä olin hiukan aranluontoinenkin ei mitään karata käsketty ja meni ja oli tuolla päivän elossa niin ja lähti sieltä tulemaan ja jotakin joi vähän kahvia ja söi ei syönyt ja lähti niitä elukoita ajamaan niin ei silloin talit painamaan ruvennut meni niin paljon kuin pääsi tuota noin mutta minä en tahtonut päästä karkaamaan kun minä silloin talvella jalkani poikki kaaduin sitten jo ja se vaivasi niin paljon kun kun ei sitä mitään paikalleen sitten pistetty kun siitä toinen luu poikki meni kun se jäi sillä tavalla se vaivasi kovasti kappaleen aikaa mutta sitten kun se oikein hyvin rysttöttyi niin kyllä se nyt sitten jo menee se on tuosta nilkan yläpuolelta ja kaaduin kuistin eteen kun sikasaavia vein ja - kyllä minä sanoin Maija kun Maija sanoi että kyllä hän ruokkii ne nyt sitten ne siat minä sanoin että kyllä minä tulen rupesin katsomaan ja se jalka oli sillä tavalla kummasti se oli niin että täällä oli kanta ja tuolla oli varpaat ja se oli tuolla tavalla kallellaan ja ja minä menin kun minä ajattelin että kun minä siinä istuin että se on niin kuin ei sitä olisikaan lainkaan niin kuin tunnottomat ne varpaat minä menin siihen pistin sen siihen jään päälle ja ryskäsin niin paljon se meni oites ja minun tuli semmoinen kurkkuun että minä lainasin oikein kovasti niin kuin oksennusta niin kuin joku klupu kurkkuun tuli mutta meidän isä sattui olemaan siellä talossa juuri ottamassa hevosta kun kun rupesi puidenajolle sitten kotona ja isä tuli sitten minä rupesin klinkkaamaan siitä ja isä vei minun Mäkilään sitten sen sinne sen Korven tohtorin tykö ja se oli niin paljon ajettunut kun sitten ennen jo kun minä sinne tupakamariin pääsin niin minulla oli uusi sukka - uudemmainen sukka jalassa ja en minä saanut kärsityksi että että sitä olisi tuota noin vedetty pois kun emäntä leikkasi sen halki se oli niin paljon ajettunut että se oli täältä näin luukosluun tyköä sitten se oli jo paksumpi kuin täältä ylhäältä ja ja Mäkilä minä selitin kummoinen se oli kyllä Mäkilä sitä väänteli ja se sattui oikein kovasti ja se sitten tuota noin sanoi että se oli pois - sijaltansa että mistäs sinä sen voiman sait että sinä sen oites pistit minä sanoin että en minä tiedä mutta kyllä minä sen ryskäsin kun minä siinä istuin ja pistin sen jalkani ja ryskäsin siinä sitten se oli - kolme viikkoa ja mentiin näyttämään sitä kun siitä oli ajetus sulanut se muuttui ihan mustaksi melkein polveen saakka koko tuo jalka ja sitten se oli semmoinen keltainen vielä mutta ja Mäkilä rupesi tarkastamaan sanoi että tästä on toinen luu ollut poikki ja et sinä kärsi sitä enää että hän sen murtaisi ja reilaisi minä sanoin että en kärsi se oli pari vuotta ihan niin paljon paksu että että ei minä muistan kun minulla oli kun nappipieksutkin niin täytyi napit siirtää syrjään kun ei saanut mitään ja semmoinen se oli sitten kun se hiukankin johonkin väännähti se sattui niin että oikein mutta - kyllä se siitä sitten vain tuli semmoiseksi että ei se ei sitä mitään pistetty kyllä se niin jäi ja se oli sinä päivänä että minä täytin varmasti kuusitoista vuotta silloin se oli semmoinen päivä tammikuussa minä olin kyllä ennenkin jo yhden puolen vuotta siellä siltä ennen kuin minä rippikoulussa olin mutta minä olin semmoisena silloin niin kuin jonakin vähänä piikana vain emännän apuna
niin mitä se vähäpiika joutui tekemään
no se piti moksuja ja vei puita ja pesi astioita ja - ruokki porsaitakin kun toiset pois olivat aina niin paljon ei siinä ei siinä mitään väliaikaa pidetty ei ei mitään - juu syksyllä ja keväästi sai kyllä niin väliviikko kaksi viikkoa sai vuodessa väliviikkoa mutta se oli kun - minä olin niin mukula niin minun piti saaman kymmenen markkaa kuukaudessa palkkaa ja sitten tuli se pyhäinmiesten päivä minä en sitä tiedä kyllä minä sitten olin emännän vaatteistakin kun sinne otettiin neuloja kun se kotiin ja emännän oli vaatteat - käynyt emäntä oli lihonut niin paljon ja sillä oli semmoisia hyviä vaatteita ja se antoi niistä minulle reilata vaatteita että ei minun tarvinnut ostaa mitään kankaitakaan ja kyllä kankaitakin ostettiin että se teki kun sitten se talo hajotettiin niin se oli ison aikaa se neuloja siellä ja neuloi emännän vaatteita ja ja tyttärille ja meille molemmille palvelijoille se on kuollut jo aikaa se ihminen - kuusitoista vuotta jo aikaa kun se kuoli kun minun kanssani oli ja sitten kun tuli pyhäinmiesten päivä niin emäntä sanoi Maija että tule nyt sitten tänne kamariin räkningille ja sitten minä ajattelin niin että kyllä se tuo sitten minulle rahaa tuohon kun minä jäin sitä aamupuoliskahvia keittämään siihen että keitä sinä täällä sitten kahvi reilaan ja sitten kun Maija tuli pois niin sitten se sanoi että tule sinä nyt sitten Lempi tänne ajatella ja se sanoi että että minä annan sinulle sen saman kun Marillakin kun niin viisitoista markkaa kuussa että vaikka et sinä käsitöitä ole tehnyt mutta kun olet tuon kellarinkin lämmittänyt kyllä mar minä nyt aika ressu olen niin kellarinkin lämmittänyt että ei kukaan muu ole talven aikana katsonut ja tuonut perunat että ei kukaan ole käynyt katsomassa mutta silloin minun oli kuulkaa niin paljon hauska että ei minulla ollut ikävä kun minä sain niin paljon ihan kuusikymmentä markkaa enemmän rahaa se oli iloinen asia tapahtuma minä kiittelin kovasti että ei hän sinua sen helpommalla pidäkään vaikka se oli sitten semmoinen ihminen että hän sitten kutoi kankaita ja kaikkia mutta että minä olin aina semmoisessa menemisessä sitten vain kun niin emäntä sanoi että kun vallan sinua on käsketty aina niin en kai minä sinua täällä pidä
niin että yhtä pitkä työpäivä teilläkin oli
no yhtä pitkä vallan ja oli sillä tavallakin sitten ei suinkaan tämmöisiä puhella kaikkia ränttäisi mutta kun kukaan muu ei olisi ollut mutta kun kun oli joku semmoinen asia että että tuota noin emäntä tuli ja sanoi että että menes kauppaan äkkiä asialle toisen oli semmoisia että olisi tarvinnut ruveta vaatteita muuttamaan ja minä ajattelin että jaaha ja minä pesin käteni vaan ja menin navettahankkinassa kun minä kerran piika olin ei siinä mitään sen suurempia säälimisiä tarvittu tuossa kauppa oli kun nytkin on Suvannon kauppa kyllä minä sieltä kahvia hain ja sokerit kun me olimme vielä navetassa ja olivat loppu niin menes kauppaan en minä ikinä vastaan sanonut ei sopinutkaan sanoa oi oi voi ja se tulee sitten välisti niin kuin narulta jo tämä elämä - se tulee niin kuin narulta se asia minä muistan toisin ajoin ne oikein hyvin kaikki
kuinkas aikaisin niiden piikojen täytyi aamulla yleensä nousta
kuuden paikoilla vähän ennen ja jälkeen ja kuinka silloin noustiin puoli kuuden aikaan
no eikös se ollut raskasta nousta niin aikaisin
no silloin kun nuori oli niin päätti että kun ehtoo tulee niin menee heti maata mutta kun ehtoo tuli ei uni ollutkaan enää niin se oli
no olikos teillä mitään herätyskelloa tai mitään semmoista
oli kyllä jollakin aikaa oli kun mutta oli semmoistakin että että emäntä tuli ja kysyi että kuka noita tulitikkuja raapinut on kun minä nukuin pienen aikaa ja jälleen raapaisemaan tulitikkua ja pistin pöydälle ne minä sanoin että minä olen niin monta kertaa käynyt kelloa katsomassa sinä päivänä emännän sisar lähti Raumalle ja se toi herätyskellon sanoi että oi likkaparka että et sinä ole lainkaan nukkumaan kerinnyt sitten tuotiin herätyskello mutta oli luonto semmoinenkin sitten sen puolesta että ei siihenkään tahtonut luottaa että herää sitten siihen kun - heräsi vain jo ennen ja katseli kelloa mutta kuitenkin oli - oli kello sitten jo että se herätti
mitkäs päivät noin palveluksena ollessa oli pahimpia leipomuspäivät vai pyykinpesupäivät vai
niin no silloin oli sitten sitä semmoista enemmän työtä mutta ja leipomuspäivä oli semmoinen että silloin noustiin kahdelta yöllä jo kun suuri leipomus oli kolme kertaa lämmitettiin semmoinen en minä tiedä sitten kypsennettiin taidettiin liki kolme säkkiä viljaa yhtenä päivänä kypsentää kyllä kylästä ja leipoja ruukasi olla juu ja pyykkipäivä oli semmoinen tavallinen päivä vain pestiin sitten ja pestiin niin monta päivää sitten jos ei saatu
missäs pestiin
semmoisessa navettakeittiössä sitä pestiin suvella pestiin ulkona kun tuossakin oli tuossa suulin tykönä - semmoinen riihikarsinaksi sanottiin siinä oli semmoinen iso pata ja siinä pestiin sitten ja pyykkisaavi kun sitten haudottiin niin ulkona ja se hyvää pyykin pesemistä oli joskus oli Hinnerjoellakin siellä sahan tykönä pesemässä kun ei kun niin kuivaa aikaa oli että ei ollut täällä vettä Eskolan tykönä oltiin toisen kerran ja sitten oli siellä siellä puolen kun saha on nyt se valusaha taikka se ei kun se niin se siellä Raulan saha siellä oli isoja patoja jokirannassa
no pestiinkös talvellakin pyykkiä
pestiin oikein mitäs kun paljon väkeä oli kun niin sielläkin oli sitten Pohjolassakin niin niitä oli sitten välistä viisitoista henkeä lukuansa niin kyllä siitä tuli vaatetta ja kyllä joka lauantai saunassa käytiin
no missäs ne talvella sitten pestiin ja virutettiin
no ei ne pestiin siinä vesihuoneessa sitten vaan ja ei semmoisia valkoisia vaatteita oikein lakanoita ei niitä sitten talvella kun syksyllä ja keväästi pestiin ja sitten oli iso vintti ja sinne vietiin siellä ne jäätyivät ja kuivuivat sitten kaivon tykönä käytiin kun sanottiin että mennään kurikoitsemaan semmoiset tuolit olivat ja ja kurikat ja hakattiin siellä vettä oli monessa saavissa ja tuossakin kun oli kestikievari kun minäkin kävin majatalo niin siinä oltiin kyllä talvellakin ja oli toistasataakin lakanaa oli kerrallaan ja niin kylmä oli että vallan vesi jäätyi käden päälle kun oltiin tuohon Nummen - haassa viruttamassa viidessä vedessä kumminkin virutettiin niin paljon oli saaveja peräisin ja sitä myöden kun tuli lipeäksi niin sitten kaadettiin ja aina - uutta lisää siellä oli sitten Sonkiassakin siellä oli sitten kyllä niitä kolme henkeä siellä sitten oli tavallisesti että kyllä yksi oma palvelija oli ja - fölissä ja ja sitten siellä oli kylästä pyykkiläisiä ja ei suinkaan ne niin likaisia ollut mutta niistä oli kyllä kun ne haudottiin ne oli lipeäistä niistä täytyi paljon viruttaa suvella virutettiin joskus niin että ei väännetty lainkaan ja semmoinen ihminen kun vielä elää tuolla Betlehemissä kun se oli siinä palveluksessa niin kehui että se täytyi hyvä ilma olla kun niitä sai kuivamaan että niin paljon kaunista pyykkiä tuli kun manglattiin että ei ikänä tule kun ne olivat niin vallan kiilsivät kehui kyllä kun minäkin olin joskus niin että lauantaina päivällä vielä - useammassa paikassa olin pyykillä ja ja silloin oli sitä omatekoista suopaa oli ja ja lipeätäkin jossakin pistettiin kun kaikki nahka oli pois tuosta käsistä kaikki nahka meni vallan verilihalle niin paljon rikki menivät että näin keväästi sitten kun oli villaisia vaatteita monessa paikassa suuria koppia laskutettuna kaikkia vaippoja ja semmoisia kaikkia kun pestiin villavaateita ne oli viimeiseksi ja ne oli vähän katkeria pidellä semmoisilla rikkeimillä nyrkeillä kyllä silloin työtä tehdä täytyi nyt on koneet jo kyllä nyt kelpaisi jo olla pyykillä
ostettiinko se lipeä kaupoista vai
no ei kun hirmuinen säkki tuhkaa pistettiin ja kiehuvaa vettä päälle ei silloin kyllä mar jokuset noin kun suopaakin keitettiin niin lipeäkiveä ostettiin ja sitä pistettiin mutta että minä luulen että muutamissa paikoissa pistettiin tuhkalipeätäkin siihenkin
kuinka se suopa keitettiin
siihen pistettiin sitten vain lipeäkivi ja rasvoja isoon pataan niitä sitten keitettiin ja se toisen kerran se luonnisti hyvin mutta toisen kerran ei se tahtonut luonnistaa ei se aina yhtä hyvin luonnistanut ei luonnistanut kyllä niin on
olittekos te monessakin paikassa palveluksessa
en lainkaan ikänä muuta kun siinä yhdessä ja samassa en koskaan ollut yhtenäkin kerran pyhäinmiesten tai sitä pyydettiin niin aikaisin suvella jo niin neljään paikkaan ja emäntä sanoi kun pyhänä oli jotakin hakijoita että mitä asiaa että hakikos se sinua ja minä sanoin että juu palvelukseen ja se oli Hinnerjoen Heurun emäntä silloin ja Vahalaan ja Korven Arolle ja mahtoikos muualle sitten emänt sanoi että miksikäs se siitä sitten muuttamisesta tulee kun tiedät jo että kyllä mar sinä tähän jäät ja siihen minä sitten jäin silloinkin olenkin nyt niin kauan kuin sitten minä kyllä minä välillä pois olin mutta minä olin kolme eri trykiä siinä silloin minä olin niin en minä ollut edes päässytkään silloin ensimmäisellä kerralla vielä minä yhden suven olin juu Hinnerjoella en muualla en minä muusta mitään tiedä
no olikos siellä pitkät työpäivät silloin
no kyllä se siinä oli kun minä puhelin että puoli kuudelta aluksi oltiin mutta kyllä silloin aikaisemmin noustiin mutta en minä muista että me olisimme noussut jos juuri kymmentä vailla puoli kuusi mutta ei aikaisemmin mitäs ehtoosti oli kello kun oltiin kauan suvisinkin töissä ja sitten oli vielä astioita paljon päiväiset talon astiat pesemättä ja vasikat ja porsaat ruokkimatta ja vedet tuomatta kun silloin mitään vesiä tullut niin että sieltä Kallin kaivosta laahattiin hyvä vesikin ja että se oli semmoista että silloin kyllä suvella oli puoli kahdeksan ja kahdeksankin ennen kuin sai vapaaksi ei enää ei enää tarvita niitä mutta ei niitä enää olisikaan menemässä mitä kun ei enää elukoitakaan olekaan muuta kuin sikoja on ja kanoja
no jaksoikos sitä lähteä sitten enää minnekään niin myöhään ehtoolla
kotiin kumminkin juu tavallisesti ei - ei minulla enää yhtään ehtoisin uni ollut että en minä kotona käynyt kun se tuossa oli kun vainiosta tullaan ei se ole pitkä matka kyllä mar se kello oli - kymmenen ja taisi välistä yksitoista olla ennen kuin maata menin
no sitten kun te menitte naimisiin sitten te jäitte pois sieltä palveluksesta
jäin jäin se oli uutena vuotena minä pois sieltä jäin uutena vuotena juu
no maksettiinkos silloin palkka rahana vai vai antoikos ne jotakin vaatetta tai semmoistakin
rahaa sain ja sain - ensin kun minä olin ensimmäiset sai - kengät ja ja sitten niin sai pitää kaksi lammasta ja ja sitten sen väliviikon ja sai pellasmaata ja että semmoista se sitten oli niin kuin - sanottiin parselleiksi mutta ei se mitään - muita vanhaan aikaan olikin tietysti kun annettiin jotakin tuommoisia kankaitakin vähän juu
no teittekös te itse ne pellavat sitten langoiksi asti
tein sitten joskus kun tässä olin mutta ei minä muista jos niitä kukaan ennen kehräsikään ikänä ja kun minä kerran mukula olin kun minä naimisiinkin menin
minkäs ikäinen te olitte silloin
no minä täytin sitten niin kuin kaksikymmentäkaksi vuotta kun tammikuussa kun minä silloin vuoden lopulla menin naimisiin edellisenä vuonna ja neljäätoista minä kävin - neljäätoista minä kävin kun minä edespääsin minä olin olin juuri olin viisitoista vuotta jo täyttänyt kävin kuuttatoista kun ei silloin - otettukaan oikein kun minä juuri tänä päivänä juuri kun se on minun rippikoulukaverini ja minun serkkuni kun minä sen tykönä vähän olin mutta hän olisi vaatinut että minä olisin jäänyt sinne ja tuli vaikka - minä sanoin että en minä jää mutta minä tulen vähän katsomaan kun en minä ole ollut oikein - vuosikausiin niin hän sanoi kerran et ei hän tule meille jos en minäkään sinne tule ja ja niin mitäs siitä sitten puhe oli niin tuota noin siitä oli sitten puhe että ei se ei nykyaikana enää olisi semmoista kuin silloin oli että että oli yksi semmoinen likka se oli Hinnerjoelta se on kuollut jo me olimme niin nuoria kun olisi tarvinnut olla vanhempia että meitä otettiin erikseen kuulusteltavaksi sinne pappi otti me ei meitä eteen minun ja semmoisen kun Raumalla elää vielä semmoinen Jalosen tuon Hellin sisaren ja sitten Hinnerjoelta semmoisen Uudentalon Jennyn ja se kuulusteli meitä niin paljon että minunkin oikein hiki tuli ja luetti ja se oli huono lukemaan ja se oli ja sitten niin nuori että kävi viittätoista neljätoista vuotta oli täyttänyt se sanoi niin että - käski toisten sinne mennä niin kuin seuraavana päivänä se sanoi että oi voi kun toiset osaavat näin lukea ja emme me ole kansakoulua käynyt sitten minäkään ole käynyt koskaan sen paremmin kuin tuo Jalosen Taimi teidän on lukutaitonne niin heikko vaikka olette käynyt kansakoulun että on parasta että menette lukutaitoanne harjoittelemaan tulette ensi vuonna uuden kerran mutta se oli semmoinen lihava ja punainen mutta se muuttui se naama näin tuli ihan valkoisia täpliä täyteen kun sen kävi se hermoille niin paljon se loukkasi häntä niin paljon kun lääkäri tuo sanoi pappi vielä että te olette teidän lukutaitonne on niin heikko niin että ei se pääse sitten edes toiset kaikki pääsi ja kyllä oli vielä minustakin oli joku mutta ne olivat sitten tietysti jollakin tavalla että ei sen minä vain muistan että me kolmestaan siellä luimme siellä pappi meitä kuulusteli ja kyseli oikein kovasti mutta kyllä minä osasin lukea katekismuksen ja ja tuota noin raamatunhistorian mutta minä en uskaltanut vastata vaikka minä olisin tietänytkin siinä minä minä ajattelin että kyllä minä tuon olisin osannut mutta minä pelästyin että jos ei osaakaan niin sitten näyttääkin - hurjalta mutta kyllä silloin oli semmoisiakin kun kun olivat kuusi syntynyt kun minä yhdeksän ja kävi rippikoulua kuinka monta niitä mahtoi ollakaan poikia oli ja ei likkoja ollut mutta seitsemän syntyneitä oli että kyllä minä sitä kaikista nuorinta luokkaa siinä sitten olin semmoisia kun ei olisi kuulunut ottaa ja täällä ei ollut omaa kirkkoherraa kun Lapista kävi semmoinen pastori Tommila meitä luettamassa sitten tuli oma kirkkoherra ja me päästiinkin vasta yhdeksästoista päivä heinäkuuta sitten edes kun se se piti pitkään kun se kävi niin jäi niin vähäksi se se sitten se se syksyinen oppi ja siellä täytyi käydä kauan ja siellä oltiin ehtoopuoli viiteen saakka kaksi kertaa pääsi välillä ulos siellä luettiin paljon silloin sitten kun lukukinkerit olivat ja olikin tuossa nykyisellä Salkolla se oli Mäki silloin ja semmoinen suuri talo se on vähä lyhennetty ja pappi oli siellä salin pöydän takana se kokosi meidän kaikki sitten niin niin kuin hevosenkenkään siihen siihen ympäri pojat toisella puolen pöytää likat toisella puolen ja järjestään se kyseli kaikilta ja sitten jotkut vanhat ihmiset sanoi että kun meinasi tuli ja otta hihaan kiinni että kyllä ne nyt jo ovat tietonsa sanonut että lähteköön pois kun mahdoimme me kaksi tuntia olla siinä pöydän vieressä kun ja niitä oli sitten kuusi likkaa ja seitsemän poikaa tästä kylästä ei poikia elä yhtään kaksi meni sodassa ja toiset on kuollut muuten
kuinka kauan sitä rippikoulua käytiin
no minä en sitä muista kuinka paljon sitä oikein käytiin syksyllä ja keväästi kuinka paljon niitä päiviä on kuinka minä semmoisenkin unohtanut olen siellä kyllä siellä käytiin kauan keväästikin ja sitten minä jäin silloin kun minä olin olin Raumalla Okon sen velipoikani kanssa kun kuoli ja suuren lautakuorman vein se oli semmoista sitten kun lähdettiin menemään jalkaisin ja en minä nukkunut lainkaan siellä oli niin paljon siellä siellä väkeä kun syötinpaikassa ja minä menin tien viereen ja istuin siellä aamulle saakka ja ja sitten niitä hevosia meni niin paljon ja minä nukuin sitten jo kävellen ja yksi mies rupesi kysymään sitten kun en minä olin kolmentoista hevosen sivuitse jo kävellyt mihinkäs sinulla likka niin kova kiire on ja sitten minä niin kuin heräsin ja rupesin katsomaan ja Oko sanoi että hän huusi jo että mihinkäs sinä menet älä niin paljon mene sitten kun me tulimme niin minä istuin semmoisilla pitkäaisaisilla kärryillä oli sitten niin heinäsäkki ja minä istuin siellä ja jalat killuivat jollakin lailla sieltä välistä sitten kun siinä se semmoinen harvavälinen oli ja ja sitten tämän huushollin Välilän tädille minä toin sen lääkkeitä Raumalta ja apteekista ja ja ne oli minulla helmassani jossakin kassissa ja ja minä nukuin ja ja siellä kun - tuosta tultiin Ala-Keereltä niin siinä oli semmoinen se oli vanha tie silloin niin mentiin ja siinä oli semmoinen semmoinen vana kun vesi juoksi vallan ja siihen ajettiin hevoset juomaan ja ei Oko mitään puhunut enkä minäkään huomannut kun hän oli edessä ja minä istuin siellä puolimatkassa siinä - noiden kohdalla noiden pyörien kohdalla ja minä kierähdin siitä siihen pyörään ja sen syrjän väliin ja meni tästä paikasta niin paljon piukkaan että en minä saanut yhtään sanaa puhutuksi ja semmoinen Tarkin Aukusti kun kuoli nyt vuoden kaksi tai siitä Ilomäestä se huusi kauheasti poika poika katsos taa kuinkas sen likan kävi en minä päässyt siitä ilman pois kun hevosen täytyi hummata se karkasi Okon kanssa minua ottamaan siitä mutta emme me mitään ei siitä kun sitten lähdettiin kotiin tulemaan ja kaikki nahka oli mennyt tästä pois isä pelästyi kauheasti kun tuli ulos et ja täältä oli kaikki vienyt niin että nahka oli paidassa oikein tämmöisissä tuommoinen iso ala juu ja sitten minulla oli aika rupi tässä kun edes päästettiin ei siinä sitten mitään enää ole lappua kyllä siihen jotakin lappua pidettiin ensin ja jotakin kamferttisalvaa oli tietysti päällä kyllä se sen puolesta parantui siitä hyvin että kuinkas se sitten olisi ollut kun hän olisi mennyt vain ja minä olisin ollut siinä niin olisi rutistanut sakaksi tuosta juu ja sitten niin sen minä vain muistan että Tarkki tuli auttamaan semmoinen Tarkin Aukusti se oli vanhempi mies mutta oli ja lautaa viemässä oli ja ja tuli oikein aika jono hevosia ja se tuli siinä meidän perässämme sitten muistan kun minä olin köynnöksiäkin tekemässä kyllä sanottiin että' ei sinun kannata mennä toisetkin sanoi mutta minä ajattelin että ei mutta kyllä minä sitten fölissä olen vaikka en minä mitään tehdyksi saanut niin paljon mahtoiko minä luulen että siitä joku luukin vähän - oli sattunut minä olin kipeä paljon kyllä Raumalla lääkäri olisi ollut mutta emme me ei sinne mitään takaisin menty kyllä siellä Rapola ja Lovensson olivat silloin jo
no paranikos se itsestään sitten
juu ei mitään kun sitten jotakin mahtoikos se Mäkilästä isä käydä jotakin salvaa hakemassa että semmoista kun Mäkilä oli tehnyt että että siihen saatiin kyllä se parantui mutta se oli semmoinen kummallinen minä muistan kun siihen tuli niin ohkainen nahka että sitten tuohon kylkeenkin se oli ihan kävelinkin niin kuin se revennyt olisi se ohkainen nahka sitten sitten kun ei siinä mitään kyllä - kyllä minä sen muistan että äiti siihen jotakin semmoista vanhaa puhdasta pellavaista pehmeää vaatetta siihen sitten kiersi kun kotiin tultiin ja isä meni Mäkilästä saakka jotakin hakemaan lääkettä että tuota noin en minä montaa kertaa ollutkaan ja ja eikä muu - minä olin silloin jo semmoinen että en minä millään olisi mennyt ja tehtiin niin kauhea lautakuorma hevosen perään että semmoiset sivut että hevonen hiukan - niska näkyi ja pää niin kuin se oli siellä siellä edessä ja ei siinä sitten mitään kärryillä oltu se käveltiin mennessä oikein monta kuormaa meni Hinnerjoen sahalta ajettiin Raumaan semmoiseen paikkaan että kun hevonen meni niin niin se oli hevonen oli vedessä' jo ja siinä - kyllä mar se satama sitten oli kyllä minä sen - se on minun silmissäni se paikka kun me mentiin sieltä sieltä - ylitse sieltä sillasta mentiin sinne -- satamaan ja sinne sinne se - purettiin silloin ja sitten lähdettiin kotiin mutta minä en sitä tiedä lähdimmekö me kahdentoista aikaan yöllä tai lähdimme me lähdettiin ehtoisin ja ja syötinpaikassa hevoset söivät ja huilasivat ja ja mentiin sinne syötinpaikkaan semmoiseen Tiina Takalaan ja se oli miehiä niin täynnä ja se rupesivat pauhaamaan sieltä että tule heidän väliinsä tänne niin minä ajattelin että en minä en minä olekaan tässä tuvassa nyt ja menin tien viereen sinne hevosen tykö ja - makasin heinäsäkin päällä hiukan että en minä tulekaan setien väliin sinne minä olin hyvin semmoinen ujo että en minä niin paljon paljon puhellut minä olin verkan kun minä nyt jo pauhaan että ei se en minä sitä pitänyt hauskana reissuna joku piti sen hauskana reissuna ei silloin enää palvelijatkaan ajanut mutta kun kun tuo Jaloskakin kun hän palveluksessa oli niin hän palkkikuormiakin talvella ajoi kehui talon miesten kanssa kun metsässä ei silloin mitään muuta metsästä rahaa saanut muuta kuin mikä Nurminen osakeyhtiö sitten osti tuon Raumalla kun palkkia palkkia - hakattiin metsästä juu silloin olivat kauheat korvet mutta rahaa ei ollut kyllä tuo oli synkkä maailma metsästä toin vainioihinkin mentiin niin ei aurinko lainkaan tielle paistanut kun niin kauheat kauheat kuuset olivat ja männyt että meni pimeä se semmoinen polku kun oites mentiin että silloin oli senkaltaista aikaa että minä sanoin että niin paljon maailmanpito se on minun aikanani muuttunut että jos se sitä päätä muuttuu niin mitäs se sitten on toisen seitsemänkymmenen vuoden takaa
no tekin jouduitte ihan lapsesta asti tekemään paljon työtä
no niin ihan ja mieli tekikin kun pois sen puolesta kun ei kotona mitään rahaa saanut ja ja ei kotonakaan saanut silloin olla sitten semmoista että äiti kävi näin suvellakin kuinkas silloin niin paljon taksvärkkiä oli sitten täytyi niiden - vähien mukuloiden kanssa olla ja se vasta ikävää oli kun minä vanhin olin kun semmoinenkin kun vuoden vanha oli niin semmoinen Maju kun kun se oli mukulana jo niin paljon lihava ja ja tuonne minä sitä sitten laahasin kyllä meillä jotkin pienet kärrytkin oli mutta mitä se ole kun se huusi siinä niin paljon että minun täytyi sitä kantaa ja minun tuli pääni ja vatsani niin paljon kipeäksi kun minä sain sen kannetuksi mammaa ottamaan tuolta toiselta ääreltä kylää